زه له وریجو او لوبیا ډېر خوند اخلم. دا ډېر ساده جوړېږي، خو خوند یې بې‌مثاله وي. یوه کاسه لوبیا پخوم، بیا پرې وریجې اچوم. یو څه پیاز، هوږه او مصالې ورګډوم. بس همدا سې خوند راکوي، خاصتاً چې ګرم وي؛ نو بيا يې مزه دوه چنده وي.